<hesitation> oya shoshi shini koni ase ya gwula owuni gya gwula, oya shoshi shini ase ya gwula ikwula mani wo alago mo, ogo gwei mo gwiweyi shonu, oya bose gese ko ga gwiwe yi shonu juloni owase ni gwula ya gese, oya bose ya gigyehel aba yo gwa mo ebenyi kipu ko go kwe ebenyi kipu kibu kono oya gyojije lo, oya shoshi shoni ase na gwa gwulh gese, oya bose shole ho bita, oya bose ya gole kase igwiwa abo kiyinu wowe ko za fofula no ya bose ya gigyene oya moza nase baya ni, oya ma oyafa oza naba yani, aki yase shoshi otuhi ya shehe woni myalo yiso vebe mani igyo ya go kpagye ko josi, owoni ogokpagye i, okpagye, okpagyeni oya yanu ebe sha neneshi oya febe dula biyebe shishilo owoni oyebe dula ishinye, ikpiyeho yayalo, oulo ni oke gwela gebe ka woya kpa ayine shishini ga yigye kpawa oya gebeni oya muza gogon, oya myowo oya metu, ya gebeni oya shonu, viso kokpo miyowo ya aya gebe oya mokpo, mo, mo, mo okpo, okpo giso ebeshishi i ase ba gyiso ko kpo, agwula vebe mani gyolo go. Okpagye ko kaduna ebu ma ni, mabe shishi biyo awoo zila ooh mafa awa ni abiso ke fula, ogyo gubuni ama n asu ba yawo tpo vokpagye giso ebe lenu ase agbaza yawo ko gboza eyo kayibo naba yokwu mu engine ni agbokabo aba yoni, za kokwinu iso kebeni abiya wa oga oya edo kebeni mebe go go go iyigye hilo ishi ni yebeni ma ikiha. Iwo pasha taba miwo iyi miwo pasha ibiye wulo, mi wo pasha biye walo, mi wo pasha biye walo edo ke be oye yaba gyiyenu okwuinu ka ka kalago lo ni amima ha, ishi ni gigye ebeni, iyigye kpase ebeni, abagye koneshi, oyigye kpawa ebeni atuho yasha, awusu ni oyigye kpawa, ya gbifo gbogbolo, oki ya shoshi owoni aya gege ya gigyehe vebe mani ya go dubayi, okpa gyeni kpagyeni winyawo ebe nyela aba mole ebe nasu bamiyo aba agyase, ebe na ba pishi abariyo bakyanu ya va ogo edo ke beni oya masu go go go oya gyase Gyehe ga wo kpagye ni owoni ogebe mani ya gawo kpagye ko ojeresulem kpagye no gyo oya ga ase ba bowuso awos geyegye do wuso ba ga ba moza ni adohe ka na ba gbosoni na kwohu sozi okoni oyani aba biyo vebe ni ovanu, vanu vanu vanu kpiri aba kaduyo mo ebe ni ayingyawo bya winyi kizira ni yo ma aba byo gebeni ayo nyini yoma aba gebe ni ikpoki ayawu ikwe kinyawo niyo ma, mamani, owoni oki go kpagye koma ka ayenu ka a ni ba kwogo agyeni, oya mamo owebuni ayu neka aba tagyo pibir, shibir na shege se, ibiri wa za ko yigye kpasusulalo, owe be osu ba rona aneshi neshi aba hokwokwa kefu woza nase baha agwogwo kefu ya kikpiye tonesh neshi, oya ya mole neshi nesh oya minyowo ya vokpag ye aya yawu okpagye shaneshi kwini eshi oya shoshi shini ase na bose gya gese, owoni oya gwula ya kese oya gyoa, oya gya se, owoni omuza ni oma ipu okpu gebe oma kpiyoho oyo, shoshi ya she, oma ipu kokpa oki kese ki ma kpiyiho ki gaba nu oyawo ebeni owa oya kadase mo igebe mani igyebe mani, igyebe mani kwaba ka ipu kokpa la amo iyi ebe maniganu. Ome- ometanu kiwo kpagye ka america, owo kpagye ni aba zananoko, owokpagye asekaha yomo okpagye koshe esekoda akpawasu kaha ga meshe ebeni ese koda akpaw asukaha gu gbeshe. Ishi ni adu wo minyoni aseshi shini gabebeni kulikyikyen. Agbokpa nubi bebeni okpagye ni oma, abo kpagyeni ayoza go go go go, owo kpa gyeni aba ko kwokwosha, okpagye oya yoza ni oya yimu koyani okpagye esuse ya yi- yimu ko amoyeneho ya kwobotu aba yo za neshi, aba reneshi, owu komo aseni agyo ki omaamo oyeneho lala, makini owoni oyole be ebe mani, amayeneho hi mase niga omowete kigyashi, omose ma ni omowebe kigyashi, owo koma ke gipu ga gipu kpawa yipuha ba koka bare bagwa ikyelo wiki, agye gipu gese wa, awaba gye gipu gese ho, awo ya wase neshi, oya gbogyogye mwashika ikweyi kase wa, awabagbogye ikweyi ho, oya shoshini. Aha ba giwula gese, iya amiya shotumehe owo ni hyya gwula ya gawebe mani nyya gyawase, yi gye kpawa ya gyedo awozarore ha naba re ni ami yafu ko re dedeni owoni nyyi wo kpagye hin imawoza ni amima ya re dede ikweyi koni aba gi gyehelo ni, ba gese, ba gi gwula ikwe kogyalo ba gya yaha ni ya oshleka jo edo ko rore oye kpokponu ki owoni oya gigye heke gbawoza neneshi ni oyafu, oza rore ni gyolo ni ogo kpagye ha, agbo lolali agbo kpugyekaha dede, owa owarna ozamani ashe agboza korere mani bagye bi ashibitala. owafu ore oki ya gwawo kweyi mwashika, aba gye gohobo, oya shoshi ni ase nagwa gese, ogwa gese oga yo kpagye ofu edo odu koza yaya kasu, ase na ha koho, shini owa, owa kyole hotu, kyayihotu.